Mening fikrimcha tovuqlar egalarini taniy oladi va ularni yoniga bemalol qo'rqmasdan bora olishadi <hesitation> va undan tashqari egalariga mehr ko'rsatishi mumkin deb ham o'ylayman.